هو، چرګان هم د مارغانو له ډلې دي، ځکه چې بڼکې لري، هګۍ اچوي، چونچ لري او د مارغانو له فزیکي ځانګړتیاوو سره سمون لري. په ضمن کی چرکان الوتلای هم سی جی له دی امله هم ویل کیږی چی دوی د مرغانو له ډلی دی